Tí a mu gbe mí oka tsí e̱kó bí mã ti éè sén oritse eko ti ja mu mu bemi bems we hir iva tr mo gbe aba wino temp. gbs qye var elko tra hu de milè sen oritse we owna ré tsí oronron élko ti mo gba treye mr gba singh our we eko, eko, othsan õwen re tsí urun tí mot vi gba ins sen oritse di fori wo gba eko we diemi. di emi me ju onte sí to tsí eko tí mo gba a mugbe fmt rí ail yemur mu ghemi owa mi mu gbemi aén dr orits, treye mo san ikeren kpe pe is dremt nh sen oritse eks to mo obs we a leghe rye my aby kn wetre ira ofr ex thi leko era mu gbemi te mi gba se̱n oritsé we mè mà kpe wi ubowẹ beja we ọghárán mí ma ku rèn eko we ti mo gba de we ni ewo oritse bi iyemi bi ows mi tí oda mi tsi éyèwe gin oritse owun re san tí a sen eko we mo gba ni ewo iyemi bi owami tr oritse kele tsi éè gbemi owub re tsí ere tí mo yet kẹrẹnfọ ní no ire eko tí ḿo je we oritse tí mo ma we fori da gin gbe nmi gin ireye ma no gba by mu gba tse urum tra jo gin di emí ma lele one terí mo ma lele one mo wo baje. Mo gba e̱kọ nì e̱wọ neye ni ewo ireye ẹkọ tí tsogus ka tsi eko tì oritse hno gbá to ri esen ti o don mí m̃e ira ti éè tsi ekoviti mo bs lete gba gba sen oritse gos britse we ira bobo ogharanmr ma ku ven sko oritse timo tha we owun heittsi elko abs tro tse oronron gbema merenfo ti mo gba wi éyé we elko oiye bha mu ghemr trotsi ekó burukun var el is a gbe tosan tr wino me gbe torr owin betsi éè hao wa je emi ms ne agin di emí ma din ewo em, br olokeji mí mr éè né gremr kej mu ra mu gbe irg temi ed rigby je o mà tsi tie mo hear nr ara di emí bo kpese gbe grs oritse wa my were ofceren mo the wo kérènfo owun ré tsi enẹ tí mo je were kérén mo tse were keren fo owun re tsi ere ti mo je eko gháán tí a m̃u gbemi we bi eko ti ayemi bi owa mi bi ti oritse we owun re tsi ene tí mo je owun keren mo ka mu gbr oton mí ireye ma bu aghaan ame lele aghaan ma ja aghaan ka gbá eko ti ireye mu gbi aghan a má gin gbe gin a ri oma ti o no re ogone burukun wo ka mi eko gbi aghan o̱lạmi ama ain gbe mi gin ogoná. To san to wino ren owun mo ka gba owun keren owun re tsi ere ti mo ne ti me bi lreye ki peye ni ekpety ni ara eko̱ eren kerenfo mo ka kpe gin gbi oton mi ghan dede we ma ogho gbi ireye ki ireye mu ogho gbi osa mu ogho gbi ore ighaan eko ti a ka mu gbi omã ren woma gba ni ewo osa bi ore wo wa jere ó gba buale eren ka tsi ee urun ti ó wino eko tosin ti o wino ti mo gba we tori gin mo lele oritsewe oritse owun re tsi ere ti moje ni oru ku ijeses christ oluwa ene itse modo kpe nr eko to san ti iyenri bi owa mi mu gbe mi eko oritse ti mo nemi gba we gba ma oritse gba tse utse ti oritse gin di emi tsi éè nì uren ti o gbe me ren owun re tsi ekȯ were emi ma ku koko ren eko to san we ren owun re tsi ene ti mo je eko to san owunre tsi ere ti mo je eko oritse we tr mọ gba we owin re tsi ere tí mo je ekọ oritse we ti mo gba we owain re tsi ere tí mo je ni uheko ghean dede ti ori tsi we ti mo gba we owun re jsi ene ti mo gba we do yon mi ni ara emi ma si sun mo ma ku woro eko we no kan owun mo gba tigbi oritse mi we do yon mi ara o leghe ara no yon mi. Ireyé ma tsi emi urun gi drje mó ma tson tr oritse we gege ren ino do san mii to rí eko orise owun re tsi ere tí mo gba ti mo jé oma ghạán ma tse urun burakuna gin de mi léè aghan mi a lee aghan bobo ka gin ma lee aghan oó jua aghan tsi ma lee aghan ma lee ạghạn ju aghan tsi ma lee aghan mo gbi eko ren mi ee lee aghan aka lee oma tsi ita ó gba ya keke okan bojo o san ren ońo gba mu gbe mi je boja we mo ma gin di eemi lee ren mi éè nr óma ti o ka tse eyi mr ee tse eren we mi ee lee aghan mo kpe mr eko gbi aghen gbr a mr eko gbe mr ren <coughs> eko eren mo gba owun òtón mr gba owun re tsi ere ti mó gbá reen o dr emi wa gba keke ra to ale rene tosan keren owun mo wa ka tse tosan tosan owun oton mi gháán wa ka tse gba toale oritse ma jedi aghaa do tse urun burukun nr orakon oto re ijesus christ ọluwa ene itse.